Tegna môlô matô amin'ny plasy hoe mando lava mangnôrandava zany zey toa zala tia mampiasa hazo maty hazo moaty zany ala meky ala meky zany kakazo maegny tany amin'ny plasy mando lava zany tsisy kakazo megny andrahona hagniny de lasa sahiragna de lasa magnemboko hazo moaty.